عشان تحضر كوب قهوة. أول شي تحط الميه في غلاية، وتخليها تغلي. وبعدين إذا عندك قهوة مطحونة، تحط ملعقة صغيرة، أو ملعقتين، حسب كيف تحب القهوة في الفنجال. بعد ما تغلي المويه، تصبها على القهوة المطحونة. إذا تحب القهوة مع سكر، تقدر تضيفه حسب الزوج، <hesitation> قبل ما تصب المويه. بعدين تترك القهوة تتنقع شوي، <noise> حوالي دقيقتين، عشان تعطيك طعم أقوى. أخيرًا، صب القهوة في الفنجال.